Fononoo a yjwc no nnyj abaefor dze no bi ntsi sj merepepa mu a, dza meyj nye dj midzi kan pra no mu nsonna mesaw kctuu gu. Cno ekyir no, mokokoa no ho nyinara. Iyi nye kwan a mefa do me pepa hjn fononoo a cwc fie no ho.